Mususu dɛ omuo dɛ yɛdze hɔn bedzi dɛm dwuma no <noise> saintsir nye dɛ mbowa no Nyankopɔn bɔɔ hɔn dɛ hɔn so wɔnwɔ hɔn atsenae beebi a wɔtsena a <noise> hɔn ahom ka hɔn ho wonya edziban a wɔpɛ bia dzi hɔn a wɔhwehwɛ hɔn edziban. So yɛkɔ kɔkyer hɔn- nn gu dɛm mbea yi a <noise> afei hɛn na yɛkyerɛ hɔn ma wondzi. Edziban no dodow a wondzi, yetsiatsia mbowa no hɔn fahodzi do. Nna yɛtsenatsena hɔn do abowa a onndu ber a wɔtsena no do koraa na wɔtsena no do. Opuei a ɔper a puei a wɔabɔ ne itur eku n' adɛn a wohu dɛ annhwɛ a obo - oboku nyimpa. Ebɛn ntsi na yenngyaa no wɔ nwura ne m' sɛ pira bi na oepira mpo na yɛakɔ akɔfa no a ne ho tɔ no a ɔwɔ dɛ egya ne kwan. Mbowa bebree wɔ nkae nara kɔkɔkɔkɔ a ɔbɛsan aba a abɛhwehwɛ ne wura, nyimpa a ɔboa no no ntsi emi m'adwen mu no dɛm ndzɛma yɛde mbowa yɛ ne de m'enyi nngye ho.